نعم، <noise> أشوف أن الفن يُحسن المجتمع؛ لأنه يعبر عن مشاعر الناس، ويشجعهم على التفكير والتعبير عن أنفسهم، الفن يجدر يكون وسيلة تغيير اجتماعي وثقافي، وسيلة مهمة جداً بالمجتمع.